No pensu ch'a sie pa etich duvré la tecnologìa për putensié le persun-e. <hesitation> La tecnologìa a pöl esi ëmpurtanta për agiüé le persun-e a travaié u anche a giüé, ma pa për putensié la persun-a, la tecnologìa al e mach ün agiüt